<noise> Fomba fiborosiàna nify a, dia alaina borosinifin-tegna madio dia asiàna colgate, dia asiàna rano i vavan-tegna dia arora avy akeo, dia kodrohina madio sara amin'ny borosinify misy colgate igny nify dia rehefa vita izany dia kobagnina sara be avy akeo dia izay dia madio ny nify.